A ti, ia tikana magit na tarai dia tabar ra palapakai diat bula me. Bea a varvakai ure ba varvaninara ure, di boil ika tara a tava ketel, ba i bol, <hesitation> di lingire taria tara kap, di vung ra sugar mapi na ti urama namur di vurue io a tutana mome. Diala diala mome go ra ti tara mana, amana varva, bea mana kini dar aula ubu, data momo na tea, bea mana varvakai bea da pot da po, a tarai dia pot guvai ure u, upia diata momo na ti. Dari ra minat nam iau tar vatangia, ma a ti diala di la tabar me abara. <hesitation> A pakana bung ure ra nimomo na tea, <hesitation> a malana nina a tarai dia tavangun, dia, dia, dia momo na ti. Taumana bula a keake dia momo na ti, ma a marum bula, a ravian bula ma a marum bula diala momona ti namur tara magit ni dia ian ia, dia momo na ti. Nam.